Yato ku jama ke makale' ke millik <hesitation> mendau'na jolo mane male na sirang kopi, <hesitation> kunasu jolo'te wai, mane <hesitation> alana' gelas ku parokkoi kopi sola <hesitation> golla mane kusirangngi mane ku mangngiru iru' na jio saleang jio teras, mane mattole'na', mane to male na' lako warung <hesitation> ngalli beppa, mane ku kande kande sambil mattole'na jio depan teras susi to'. <hesitation> Mane yate masiang, masiang ngallo to <hesitation> nasu omo na bo'bo' kupake kumande siang karna tandia'mo te makale'na terus to nasu na' bo'bo' ku palakoi wai sola barra', mane ku pajiomi rice kuker, mane terus to nasuna bale kupake pa'kandeanni duka. Bale kosa mana kubawa lako dapo' jio westafel, kualai' sissikna, mane kualai issi tambukna lan mane kupaccingngi terus to ku patama. <hesitation> wajan, mane ku goreng pa pake kumande siang, terus to mangkami ya nasang to dikandemi sola keluarganta. terus yake bonginna, kan mangk mo kumande siang, tandia omona te bonginna, <hesitation> anu omo ku kande, ma'nasu omo na' nasu na bo'bo', terus male ku alana barra', terus anu apa <hesitation> ku nasu terus ku patama res kuker. Terus <hesitation> anu omo kunasu <hesitation> te bongko', mane terus to ku bersih bersihkan mi jolo ku anumi te bongko' jio enang westafel susito' Terus to <hesitation> ku paccingngi mane ku nasu jio wajan, terus to pakandean mite te sola bo'bo', karna susite <hesitation> karena yate bongko' marasa ke di pa'kandean bongi <hesitation> apalagi di pasisola wainna mane di pa'kandean sola bo'bo' <hesitation> Terus to <hesitation> mangka ki kande kumande pake bongko <hesitation> mane mattole'ki lako salean lako teras teras, sola kopi di garagang kopi dialang wai mane dinasu dmane di parokkoi golla terus di parokkoi kopi <hesitation>